<noise> Nemwi uku maisha yane <noise> vino njeliwe ili mpite ningo kwanza chino inta kosea namatangula kwanza nemkola kwene <noise> ku- kugundua kwamba pana koso na niinta kosi ntono napa <noise> vile vile chiku takiwa ndinapo tuku jishauli nemkola indengee ushauri kulanji mwe jamani loline paninka pita nafika patini vino namakwe mkaomba <noise> anji ya maneno yatawe na kwakwene asekwene tuwapela tuwalola fuma mpiti wanjiku omba viku kasoea ko kwanzile likweneli atu kushauri bwana uwaiga vinauzo tukupita ali kwishi ningo kuuko nali kujifunza ichiipe nichizima ndiwalama nichipe nichizima yani pakupene muntu maishi ningo bila ama tatizo piru wasiwasi lakini nduta kwizsha nauzo uta kuji- uta kujiuzshe chine chichazipa au chichaipa umapela weka zalanga nakwe kila wanda vivyo kwene mushu zana iya kuzomea pamu yakulema ya- yakuya lilu kupolisi pamu yakutwa lukumaka yaku hukumu pamukunyepu au kulipi faini iyonsi iye <noise>